<hesitation> Raha ny Alimaniny zareo amin'ny maha Alimanina an'ny zareo zegny miteny Alimanina dia manaraka koa resaka fampianaragna ilay tegna hita mampiavaka an'ny zareo mafy hoe anisany firenena misy ôlô miantra- mianatra be any Alimanina; dia avy eo koa resaka bale zareo koa ilay tia magnano bale balé maro isankarazany; dia aminjareo any koa no misy ny plat traditionnelle ilay hoe magnano cuisine dia misy koa ny magnagno saosisy ohatra zao werst, le cor- choucroute de shnitzel dia iregny koa agnisan'ny fo- <hesitation> kolotsaigny matanjaka a- <hesitation> any Alimanina.